Aika, mampagnova ny <hesitation> fandrahoana sakafo ny <hesitation> fampiasana ny sira vaingany izy amin'ny sira vovony. Azony raha mampiasa <hesitation> sira vaingana ianao a dia tsy voareperanao ny anton- ny antonona ny sira tokony ataonao agnatiny ao. Fa raha amin'ny sira vovony ndraika dia tonga dia efa fantatrao tokony ity dia efa ampy.